Nkyɛ ndaawͻtwe a abasin yi, meresan m'ekyir m'akͻ mu a, nkyɛ dza mebɛyɛ nye dɛ, mokͻr fie na mbom nna anka meda ho mowͻ fie osiandɛ ndzɛmba pii afa m'ekyir a ne nyinara osian dza nna merebɛyɛ ntsi medanee gyae. Ntsi sɛ mutum kͻ ndaawͻtwe a ͻbɛsinee no mu a, nkyɛ mebɛtsena fie agye m'enyi kakra ana maaba.